Zero, dimy, folo, dimy amby folo, roapolo, dimy amby roapolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimapolo, dimy amby dimapolo, enipolo, dimy amby enipolo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo, dimy amby valopolo, sivifolo